मए आधुनिक घर पर परम्परागत डिजाइनमे चाहत हओं । पहिलेके घर मट्टि और कठियासे बनो होत रहए । अब कठिया पान मुस्किल हए । तभि मए पक्कि सिमेन्टेड घर बनान चाहत हओं पर परम्परगत ढाँचामे ।